Pues gët-yiazyw th btxi ga’diz doo, queity gëty-yiazydiw geel te txi gakán gikoo descans zack, te txi queity tëtx bcald loo, te txi gety-yiazy rucú xi rú va.